Yia yiayova <noise> kua ya xixina vuelo xinaa yaka xianu takuna su nii tikaa ra un ya vaa kuao ya xii mia ntejeo na koon takuo, na kani kue'eo tikuaka na koo taku iniyo kachiñuyo xia xa'aka ra, ya <noise> ika kuu ya xi'í xixina xiachi ta kuu xi'í ya tikisu kaana xiika xixinaka, ta xi'í tikisu'ka ra yia chininunaa'ka chiyoa ta ya <hesitation> chiyoa ra tantii ya tajana tia'a ya tavina yia'a ra tikonaa nuu yoso a ya koo tia'a ntikona ra ta katavina sataa ra kua'a tia'a suva kuxina xii mi ya tiki xii tikisu'ka, ta xi'í ya tiutia kana xiika ra, yaka ra nii yuxa, yuxa chika xitana nuu yoso chika tukuna xiaka nuu kava ntaana xii tuku mi yia'a, suyata tukuna chika tukuna xii miaka ra, chikana loo tuntuva ntojo xiaka nuu kuxitukua, kutukua xi'ií, xi'í ya <hesitation> tiutia kana xiika taa xixi tukuna xii xi'í tuku ya ya'a kana xii ka, xi'í ya'aka ra ya ntiko tukuna uvi yia'a luku a nta uni yia'a luku taxia kuva xiatu xixi minto kuva saa ya yia'a kii tukuna xiaka ra taa ya chikaa tukuna mi ña xi'í ya'aka, takatiana i'i tikua'ka ra chika tukuna xii mi ya ini ko'o tia'aka kujuna xii mi yia'a. Kavanua ta ni kujuu'ka suvaa ra kuju ntii kuakua tukua chi takuva u'unva kuva ra tantii tiana xita nta'a tiana ra ika sakafana nuju mi xitaka ra ya chinuna nuju xiyo ra xiata in kasu lankua suva, un tuko tui kasu vitaa suvaa ra ñia kuxinaaka su miaka kua ya xixina xina'a chiña ntaku xintena mia taka ra, xa'a mi su tku suva xia tuku ya tiempo ya va'a vichi ra, su vaxi tixia miaka ra xii mi ya xia kuva vaxi mi temporada vichi va'aka vaxia, ta takuva saa vaxi tixiaka ra <noise> in xiyotu ra mina ta ku kuva mintu a na vali'ka tuku kachika inina xiaka chi ya xii inina xia, taku suva xinina ña'a tienda kaava kixiavi taku vaxi ntuchi latava, yia'a latava, a ntifi kaava tikua ka xini na vali casi xii kuakua kana kuxina xi'í su taku na xi'íka ra vaakua chi ti'i nunia tejena, taku mina xintee yata vaara kixianka ta cien, xianaka ciento uxi xiaavi xianaka ya xixina mi ña'aka taa ya tuku ya xixikana chi, xixikana yuka kaa yia tuku ntuva chi yuvaka ya <noise> kuju tukuna tia'a xii tukuaka loo yia'a chitaa tukuna xiaka ra, yaa ya kuju tukuna tia'a kuxi tukuna xiaka, a ta xixituna ku yaa xintitu xichiyo tukuna xinti. Chi ya vaa nuni kuu xinti xii miaka a xixina ya, ya <noise> yuva ya tinana xi yuva tí'i, xixina yuva xa'a, yuva leke xa'a kana xi'ika tiku ñaka xixina yaka ntaku tikua xianuna xiaxhi su yaka kumi ya ntee ti'i tejeo taka xii yuva kini ka'ana xiika ya ta nuu xa'ava vina xa'aka chi iku nuniva kuaka ra, tanu xia'a vina xiaka, yia xii sakuvi kuxinaa ka, ta aja xii tie kuu ya ñia vaxi tiendaka takuka tiaka chi tuku taka, vaxi taka ra kana xia ntoona azúcarva ya kuenta ya suka kana xiika, ya ñia'a na kana sa'a xiinaka xiana tukunina na ra, xa ntona yakava kachina a xia chitu xi'a tixivana un taya kana xa'a su yaka, chi ña'a tienda kiya saa xiinaka vaaya taku vaxiaka kutona kuxivana su va'a tumiaka chi ko tia ntejena su mi ña'a ntavi ya nikai xia yoo kuya taku tii tixiana, chi ya mina xintee xinaa, taya tikua kiyu kuenta ra, xiata tikua xianuna'ka taku i'i tata xijimintu chi nina mi ña'a ya ntavika xixira, taku yuva kava xi'í kava, a taku tia'a ntiuxi ti xianu nuju mio, ya nuju mintuyo ya sxixiri nujuniva, yuxa ya'ava xixirika koo xixiri alimento a ra ntakua karika nujuka ntiuxi ti vaxi. Ya xikonaka ti sukuanu i'i kijina ti uni yojoka ra ya vaairi'ka chi koo tii kuakuari tejena ya takatu kani kue'eana xiirika chi vaari'ka ra, ta tiuxika ra ya ntaku ka ntiuxi ntavi ka nujuka tiuxi sa'a kantu xii'ka, ta i'in tata xiiyu nixiyo ra ya noventa kuiya nixiyora'ka ra tasu nina mi ña'a ntavika xixira'ka tia'a kujuva, ya tuvakava chi xi'í kava tia'a tiuxi kachi yoova, su tai sana tikuavi kuxina tia'a sintiki'ka tanu koo tukoa, su nina mi ña'a ya kuu ikuka xixina, a ta iña nana xita tukui nixiyo ya kuiya tuku nixiyo ñaka, ciento uxi nixiyo tukuña'ka su nina mi ña'a ntavika xixiña'ka ra, tana vaxi tuku taka kontee kana taka na ntiavi tikua kuna cheje vale ntee taka su tianaka mina nina ña'a ikuka xiaxi xixina ra vaa, vaa kenaka chi ntee yatanaka ra, taku taka savana takaa ra xia kana ntona vea- vee ya sukava, ya kana ntona ta i xia chitu xa'a tixivana taya kua kana su tau suva chi ko xixi vaka kana taku ntii ña'a ya yataka <noise> na ntiavi tivaa xixia ra i'i saa kixa tunaka chi ña xiina xii kue'e taku yia vaxi xixi ko- xixi kuentana'ka ko xixina ña'a ntavi ra xiina koo xiantu naa na na xia cienta'va taka, na xia treintama tme ta. Na nu tiavi vaa xia oko kuiya saa kuita teena chi taku tuu ñiaa koxixina, ña'a ya tikin tejeoka taku xi'íka, a ya taku ñia'a vali suvata ka ta kaa kuxio, a xii taku ya te'é ik ya ikii ra <noise> ya, ya miya ya iki ra nan ya xichiyoa'ka ña tajao, tajao ya unk unk tia'a xia tajao kuxio ra minu, munu ntiuxi tajao xia un vaa nuni tu ntaku tii tua kavana chi ñaa va'a tuku yakava.